अमरीकी हिरण रेनडीर और ऐल्क जैसे जे अपने सींगन का उपयोग मुख्य रूप से प्रजनन और आत्मरक्षा के लिए करत है। नर हिरण अपने सींगन का इस्तेमाल मादाओ का आकर्षित करने और दुसरे हिरनों के साथ वर्चस्व स्थापित करने के लिए करत है। प्रजनन के मौसम में नर आपस में अपने सींगन से लड़ाई करत है। जेसे रण्टिंग कहात है। ताकि ये तय हो सके कि कौन मादा से प्रजनन करेगा। सींग शक्ति और स्वस्थ का प्रतीक होत है। इसलिए मादा अक्सर और बड़े मजबूत सींगन वाले नर को चुनत है। इसके अलावा सींग शिकारी जानवारों से के लए या अपने क्षेत्र की सुरक्षा में भी सहायक होत है। खासकर रेनडीर और ऐल्क जैसे जानवार बर्फ हटान और भोजन खान के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करत है। इस प्रकार सींग न केवल जीवित रहें बल्कि प्रजनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हैं।